<hesitation> maro be ny biby afaka miaigny <hesitation> ambanigny tany agny, ôhatra amizegny ankoma, de trandraka, ery jabady regny, mantongôry zao matetiky avy andava hiboanjare, de avake kô ankambiloko regny, regny kô avy antany, de <hesitation> voantandroko koa regny zao agnisany biby mihaigny ambany tany a.